البيت حلو لما يكون مرتب، لو كل واحد منا يساهم بشويش بيصير المكان أحسن بكتير، والله البيت محتاج ترتيب شوي لو كل واحد منا يلم غرفته بيصير شكله أحسن، فكرت نعمل يوم تنظيف للبيت كله بيصير شكله جديد وريحته حلوة، البيت هو مكان راحتنا لو كان مرتب بيحس براحة أكبر إنت عندك زوق حلو بالترتيب لو كل واحد بيطبق شوي من زوقك بيصير البيت زي الفل، وأنا متأكد إنك لو قررت ترتب غرفتك بتصير أجمل غرفة في البيت.